حابّه احكي عن مشروب طيّب كتير أكتريّه العالم بتحبّه الّي هو القهوة. القهوة في عنّا كتير أنواع من القهوة طبعاً حسب كل شخص شو بيرغب في عنّا القهوة السودا، قهوة برغوة، عنّا الموكّا، عنّا الكابتشينو، عنّا القهوة المْتلّجة، وعنّا القهوة العربيّة. القهوة هيّ كتير <hesitation> نحن عنّا العرب من أساسيّات الضيافة. يعني من الضيافة العربيّة لمّا يجي لا عندك ضيف من الأساس إنّك تعملوا قهوة لا درجة إذا بي فل من عندك الضّيف وما بتعملّو قهوة فا انت بتكون كتير بلا زوق وعملت شي عيب معه. القهوة- القهوة لمّا بدّك تعملا لازم تكون عم تعملا عا رواق، بي حُب، و <hesitation> لازم يعني بدّا المي اتكتك عال آخر. يعني مسلاً أوّل شي بتحطّ المي بالرّكوة، بتحطّي الرّكوة على النّار، بتنطُرا شوي لا تغلي، بعدين منضيف حسب الرّكوة طبعاً إذا حجما زغير منحطلّا معلقتين زغار، وإذا وسط منكتّر شوي بالمعلقة حسب. أنا من النّوع الّي بحبّا ما بحبّا تقيله بحبّا خفيفة. يعني أنا مسلاً بقدر لا الرّكوة كبيرة حُط معلقتين كبار مسلاً هيك بتطلع خفيفة وطيبة. في ناس بتحطلّا سكّر، في ناس بتشربا مُرّة أنا بحب اشربا مُرّة. مننطُر المي لا تغلي.